Si pigghia lignu di pignu o d'eucaliptu e si tagghia a pizzuddi nicareddi e poi si scaccia pi fari na pasta, chiamata la pasta di cellulosa. Si lèvanu tutti l’impurità e sta pasta si stenni supra na ritina pi fari asciucari l’acqua. Quannu la pasta è bedda asciutta, passa sutta li rulli p'addivintari chiù fina. E accussì veni fora la carta, pronta pi èssiri scritta o disignata.